Nda dɨb bweele a nǝ shi kɨrte mya dɨ gɨrǝ hwoɗye a 'ye ka lele karǝn. Hiɗǝ na dɨ bweele a nǝ sake, sake sɨne ka lele kan kɨr-kɨr. Hye kana niyo hye gɨr sake a hwoɗye, a mya nggurǝ hye wudǝ a ɗara nzǝ-sakǝ ɓyelǝnge, a hye ɓa leyo a nǝ satǝ atɨ, sakanǝ sine ka lele kan, shite hye shi kan, nagi hawo tuwa, kwakingɨn maɗǝ kangǝ-kangǝ. Ɓǝ leyo a nǝ satǝ tɨ, se ne dǝ dɨ mwi a nda pɨra a hwode. Sɨne ka lele pepe. Ndi ɓa maɗǝ ta gbali. Hye leyo atɨ saka sɨne ka lele kan. Sɨne ɓa nii dǝ hwodǝw. Na mya shea sa nda kɨla kǝwtǝ, mye ne dɨ gǝ kǝetǝ, ndi ɓa gbalǝ hye leyo a nǝ saka, sɨne ka lele. Sakye tǝne ka lele karǝn. lele da sake hwun ɓa dɨmǝ ka sake, anda hye pɨrǝ a haa, ɓǝ leyo atɨ hye pɨrǝ a hanǝ, ɓa koɗu. nagi hye wamarǝn, ndi ɓa koɗu. Gǝ ɓǝ leyo a nǝ satǝ a tǝn dɨmǝ ka hǝmɨngɨn. Ya ndi ɓa ɗa nda mɨna gǝ hǝmɨngɨn. A ka kana a nǝ ɓong-ɓong hye ɓa muɗǝ hye wamarǝn, ndi ɓa mwa nda muɗa, ndi ɓa muɗa. A nǝ sɨna vor she ɗɨki na sa sake, Sɨne ka lele kan kɨr-kɨr. Sake aa dɨ ɗaka mahɨre nda pɨra a hwoɗye a sɨ nggur se. Anda ma ɗɨm sakǝ tikɨse, a twaye sɨne ka lele kan. Kpe kuma na bweele a nǝ hooey, a hooye mya dɨ gɨrǝ. hooey ma tǝne ka lele karǝn. Hya jin mbage hye jin hooey a muɗǝ karǝn a nǝ tɨfe. Hye ɓa <hesitation> mbagatǝ kana kɨla ɓome dɨ tuwi, ndi ɓa kanǝ gɨm a <hesitation> aa dɨ pɨrɨ, se a sɨ lǝkǝdǝn. hye biingǝ nda ɓǝ ga pɨrǝ. Hootǝ, nagi hawǝ mwotati ngga kɨlarǝ ɗǝng, nggi leyo atɨ, sa dɨ shi shitɨrǝ, sɨne ɓa sɨ gbari. Ndi ɓa liyo, aa dɨ kanǝ daa-tɨfa. Gǝkɨlǝ sɨne ka lele kan a hootǝ. Sa nadi bweele a nǝngɨn, a nǝ she mya dɨ gɨrǝm a hwoɗye ka lele. Mwaakɨnǝtǝ kuma na dɨ bweele a nǝ ji koleye, ji koleye tǝne ka lele karǝn Sa ɓa bǝng nzǝ koleetǝ, se a ɓǝ ɓwarǝ, aa sǝ ɓyelǝngǝ. hye kana niyo ngga na se, nagi a vor kulitǝ, nggi leyo a sanǝ sɨne shi. Nggi ɓa wana diirǝ. Anda himǝ pɨrǝ hwoɗye, nggi lee a haa nggi ɓa kwoɗǝn dǝ ngga kɨsa nggi leyo a nǝ satǝ atɨ, hɨn ka ɗaka sa gye a haa, nggi lee tɨfa nggi ɓa kwoɗǝn, dǝmǝn a dɨma dǝn a kɨsa. sa na dɨ bweele a nǝ sɨnǝ a nǝ satǝ atɨ, shi gɨrte mya dɨ gɨrǝ a hwoɗye a 'ye ka lele karǝn, a vor nzɨ 'ye na leyo ɓyelǝng. Tǝnǝ inǝ gǝngnǝ. Sake ka hootǝ ka ji koleeye. Sɨnǝ sa na sa na bweele a nǝngɨn. Na mya shea sa nzǝ koleetǝ, nzǝ koleetǝ aa dɨ ga himtǝ a pɨra a hwoɗye. Nggi leyo a nǝ satǝ atɨ, nggi ka ɗaka himte pɨrgǝ, she pɨrgǝrǝ. Sɨnǝ sa na dɨ boyo ka shingɨn sa na mban a leyo ne. A nǝ ndɨ shi mwaakɨne na bweele a nǝngrǝn. Pwa a gwaha.